Aku ngoeng hang nuru ela tapi ga nuru ela hitu mese hargan tara ngoeng kole laku hang nuru ela hoo ga pengaru ngoeng hang nuru kecap wee tara ngoeng laku hang nuru kecap hitu ga leng enakn nuru kecap hitu poli hitu ga nuru kecap hoo di sengsaran lami mahasiswa kut nganceng haeng hang nuru kecap hitu.